اه الصوت العالي بتاع نبح الكلاب وبكى الصغار اه زعجني هلبا اه حتى الصوت العالي بتاع عقارب الساعة في الليل لما يبدأ هدوء اه يجلجني.